हमले प्रयोग गद्या फर्नीचर कन्ज्या कु युज गद्या अथवा कु प्रयोग गद्या कसरी प्रयोग भुण्या अन्सार भर पडुन्छ । तसोइलै हमले दैनिक जिवनमा प्रयोग गद्या फर्नीचर फरक खालका हुनान, जसोकी बस्साकी लेखा कुर्सी, सोफासेट भयो, वेन्चहरु प्रयोग गद्दु, तसोइ सिनाकी लेखा खाट प्रयोग गद्दान, तसोइ भान्सामाइका सामान राख्दाकी लेखा खान्या टेवुल भया, खान्या कुर्सी भया, भाडा राख्दाकी अर्खा टेवल भया, तसोइ विभिन्न खालका काम नद्दाकी लेखा डेस्क प्रयोग गद्दान, बेन्च भया, फाइल राख्दाकी फाइल राख्द्या ठौर भयो, तसोइ कम्प्युटर टेवल भया, तै अन्सार हेद्यौ भुण्यापाला भण्डारण गद्दाकी लेखा अथवा समान थन्क्युनाकी लेखा अल्मारी तै युज गद्दु ।